Mɛ diya mu ma lo uwe zun ji bɛ to a benɛ a wa'a se ma tete o zo uwe zin han siyan mi feni pɛ a muyɛsi na nu ma a a wa obe zun ji o baba arara a'o zun ji a wese ma tete a han sian we besi fenipɛ to mu bɛ'a benɛ se mu bɛ'a benɛ se we wa'a han sunupɛ ma mi besire sanu mami besire ɲutun mami besire han siyan nɛ ma mi mami zin besire a obe be wure yi fara wɛ wa ma cu'oya doso to o zun zonu bɛ sin ba nicoza na a'o baba arara a'o dɛ ho yoroso na yi yi'a mu o mi ji nuwo